Nde o udditi gite makko seeɗa seeɗa, annoore jalbunde dow hoore ndee ina ɓuuɓtoo e ngaandi makko no dagger nii. O ɓuuccii, o ƴefti junngo ngam faddaade yeeso makko.